Cuando nä'i nä't maya'u'äk ntatä änhpa mä'tzyäki jentyitä jentyi pitimanhpa por que nta't muspa tiyä nä kätäjku este emä', cuando nä myaya'u umyam umyaya'u u uyam myaya'u ja'ku musä 'yäwä mä'tzyäki jä'ä ja'ku musä 'yäwä mä'tzyäki ja ja yajä mij maya'ku'.